Elakú fⱥⱥ’ rá enɇɇ xén’lⱥ jiama ä’ etacuanta relí fó’ ere fⱥⱥ’ rá ere ñíre e eaexa sún lɇ la jy ñí ega xa e fⱥ’ ñí e jmáá’ júú ta ekie náá’ ii re fⱥⱥ’ ra e dxó re nɇ, e san re nɇ, ta jmí’ íí e ú e kiä fí kiee’ kö ñí e fⱥⱥ’ tá’ ñí kíí lajy fⱥ’ ta’ exin jyy celular nɇɇ, internet e fⱥ’ ñí e kíí ejmá’ júú jmí’ lɇ e náá’ dselí o e náá’ ja yy o ta e náá’ köö e dxo e jmá’ júú ekiéé jnáá’ i xen ere nɇ.